Sa cos'e papai <hesitation> is prangius po is coias, po paschixedda e po pasca fiant totus specialis, naturalmenti. Non depiant mancai bombas, sa pastasciuta fata in domu, naturalmenti, poita fiant is spaghitus in domu, deu mi dd'arregodu, is spaghitus postus a asciutai in d'una canna, totu <hesitation> beni in fila, propriu postus beni. Su brodu naturalmenti, poita tirant su tzugu a una pudda e su brodu ddoi fiat sempri, sempri prontu. E poi sa petza arrustiu, angioni o <hesitation> is puddas non ddas fiant arrustiu, is puddas ddas fiant arrubiadas e poi cotas cun sa malvasia chi fiant una cosa de si lingi is didus <laughs> de cantu fiat bona. Poi i' drucis. In bidda fiant unu sacu de drucis specialis, propriu <hesitation> po donnia festa, donnia festa teniat su druci suu. Po paschixedda fiant pastissus, ita fiant <hesitation> su pan'e saba chi fia fatu senza de lievitu, quindi depiat <hesitation> lievitai, no, come si dice, pesai a solu senza de lievitu e ddu lassant axedai finzas dexi dis, cuindixi dis. E deu m'arregodu <hesitation> m'arregodu custa cumenti unu bisu Ca nonna cun tzia mia iant fatu totu custu grandu canisteddus de pan'e saba, e ddus iant postus in s'aposent'e manixiu a axedai. Candu funt andadas po ddu coi po nci a su forru, fiat totu stuvau, fiat abarrau sceti su scrociu de pitzus, poita s'aturu tziu mius, tenia cuatru tzius giovunus, <noise> si dd'iant totu stuvau e papau. E iant lassau sceti su scrociu. Candu funt andadas a ddu coi non ddoi iat prus nudda. Poi m'arregodu is zipulas po carnevali, propriu ddas fiant, ddas coiant in su fogu, in su fogu, in su <hesitation> in sa stufa, cun oll'e procu, tianus de, chi non spaciant prus, mannus mannus de zipula. M'arregodu ca nonna ddas poniat in d'una brugna, una brugna bella arta dda preniat e abarrant una pariga 'e dis. Quindi donnia 'orta papant de custas zipulas, non m'arregodu cumenti a s'acabada. Comunque cussu non mi dd'arregodu. E poi po pasca, po pasca fiant is pastissus totus pintaus cun sa <hesitation> cu s'indoru, opuru cun sa pasti 'a cotza, opuru is candelaus, sempri totus pintaus. E poi po po is santus, po totus is santus fadiant is tzidinnis, cioè una spezie 'e gatò, che fia fatu <hesitation> che est fatu, invece de portai <hesitation> fia fatu cun simbula, meli, tzuccuru Tzuccuru. E fiat una spezie de gatò, però moddi, poita portat sa simbula non portat su tzuccuru, su tzuccuru <hesitation> caramellau, insoma, eus a nai. <hesitation> Portat invecis su meli, quindi abarrat moddi. E deu m'arregodu ca nonna mia m'iat mandau a che sa connada, a nci portai i' tzidinnis e mi nd'ia donau dus pachiteddus, una po sa connada e una po su fillu chi biviat, biviant pressapocu acant'e paris. Deu andu prima a domu de tziu miu, chi a nosu si stimat in d'una manera, fortzis issu non teniant 'ncora fillus, fiant e donnia 'orta candu andamus a portai custus custus arregallus, si diant is strinas. Si 'onant dinai, tziu miu mi ndi 'onat u' sacu 'e dinai. Dopodiche andu a che sa connada de nonna, a nci ddi portai, cioè, depia andai a domu de sa <hesitation> de sa connada. Custa femina donni' 'orta chi andamus, ndi 'ogat su borsellinu pren'e dinai e mi narat, <hesitation> non ndi portu dinai, tenni passienzia, e non mi 'onat mai nudda. Deu custu non dd'apu potziu suportai e inzandus s'apu pigau su pachiteddu de is tzidinnis chi nci depia portai a che cussa tzia, apu zerriau totus is amigas, seus andadas in d'unu e si dd'eus papau. E si seus papaus is drucis. Atera dì nonna mia, andat a cresia, biri sa connada, e sa connada non dd'at nau nudda, gratzias de is e totu. E unu certu puntu dd'at domandau, ma is tzidinnis cumenti fiant? Tzidinnis? Deu non ndi sciu nudda Non ti nau su chi fia sucediu, una bella surra, naturalmenti a sa furriada, poita deu mi dd'ia papau cun is amigas. Is si fadiant cun casu friscu, patatas a buddiu e <hesitation> e pagu pagu crosciu 'e limoni e calincunu ddi <hesitation> ddi 'etad finzas unu paghedd'e tzuccuru. A mei cun su tzuccuru non mi funt mai praxius e mancu cun su limoni. Nosu ddus femus cun su casu friscu, is patatas e zafaranu. Poi limoni chi ndi ddi poniant pagu pagu pagu pagu, poita si depiat intendi apena apena, de asinuncas non mi praxiant. E poi cundius cun bagna, naturalmenti. Su pillu andat fatu cun ous, non sceti <noise> cun ous e meda puru, e pagu pagu acua ma su prus cun ous. Mi praxit s'angioni a cassola bianca. Mi prait, mi praxit meda i est propriu cumenti dda fiant inzandus, cumenti dda fiat nonna, <hesitation> tzia Mariuccia. Chi depit essi, opuru crabitu, mellu de crabitu, però s'angioni depit essi stasiu poita chi est tropu grassu <hesitation> diventat una cosa chi non praxit, non andat beni. Depit essi stasiu, poi 'olit arrubiau beni beni cun allu, nosu poneus sceti allu, non cibudda U' 'orta chi est a fogu lentu lentu lentu lentu, poita non si depit abruschinai. Dopu chi est cotu, mancai calincunu tzicheddedd'i acua, chi s'asciutat tropu, propriu cand'est cotu dd'aciungis ous sbatius cun succi de limonu, pagu pagu limoni tratau, nci dd'etas a sa petza e ndi studas subitu, ddu coberis poita s'ou non depit essi cotu, depit abarrai, <hesitation> non si depit. <hesitation> Cussu mi praxit 'ncora e ddu fatzu meda, però mi praxit finzas s'angioni arrustiu, a dire il vero. I drucis chi fiant non mi praxint meda poita funt tropu drucis. Una cosa chi mi praxit, e chi fatzu meda, ma sceti po is <hesitation> is festas mannas, e funt is culirgionis de mendula fritus, chi funt bellissimus de biri e poi de papai funt una, funt una cosa eccezionali. Ddus apu fatus de pagu ca s'est coiau su fillu de una amiga mia. E ddus apu fatus po su prangiu de su <hesitation> de sa coia. Ma m'ant ringraziau totus, ma funt <noise> una cosa bellissima buonissima. E poi custus drucis, donni'annu po ddus fai biri cumenti si faint a grupus de australianus chi 'enint a bidda 'Enint dus <hesitation> dus grupus donni' annu, e feus custus culingionis, ddis feu biri cumenti si faint e funt totus, abarrant a buca oberta poita funt bellus e bonus. Tu li conosci, aspetta. Culirgionis de mendula, po su prenimentu mendula mollia u' pagheddu grussa, acua 'e fror'e arangiu e tzucuru. Si faint coi, ma una pariga, propriu pagu, cincu minutus, una cosa diaici, ddus fai coi in su fogu finzas a candu si sciollit beni su tzuccuru, cun s'acua 'e fror'e arangiu, poi fais is pociteddas. E poi invecias su pillu est fatu cun farra, farra normali zero zero e <hesitation> e acua e poi oll'e procu. Poita depit essi fini fini fini fini e poi si scullat, cumenti ddu ponit in buca si sciollit. E cun custu fais is culingionis. Is culingionis chi poi depis pintai, fai totus is formas chi: su soli, in genere su soli, follas copia follas de cussas chi bisi, opuru a form'e stella, a forma de girasole si nd'apu fatu, a forma de <hesitation> totu su chi ti passat in conca, insoma. <hesitation> Su chi ti narat sa fantasia <laughs>